Mm, <laughs> yire puan, la yese la fu lagefɔ beene yoo. Fu san tara lagefɔ wan kɔ'ɔm mɛ yire, fu ta'am kɔ'ɔm mɛ. Gee fu san ka tara, see ti fu kiŋɛ ta haɛ ki'ira. Sɛla n boi bayi la puan de la, yire mia la fu kan nyaŋɛ gã'a yiŋa gee mɛta yire. Mm hmm Bala la fu san tara lagefɔ n da fu ta'am kɔ'ɔm da. Bala n pa'alɛ ti fu sɔi mɛ la dagi fu kɔ'ɔm mɛ ma'a. Fu ta'am kɔ'ɔm nyɛ lagefɔ kɔ'ɔm kiŋɛ ta bisɛ yire ti ba mɛ ba'asɛ ti sɛla woo bɔna bini ti fu ki'ira ge yɔɔra fu fu bugum ligeri la fu Ko'om ligeri la fu sɛla woo Fu me san ka tara lagesebo n paɛ yire see ti fu kiŋɛ ta haɛ. Tɔ mam de haarɛ la ni ana suŋa gee yɛla zo'e zo'e n ni bɔna bini Dɛna wuu yidaana la san ka tara sugeri bii yidaana la san dagena nɛresuŋa, fu san ki'ira yire la puan amaa fu kan tara suma'asum. Fu kan nyɛ yɔ'ɔ kuraa pugum biŋe lagefɔ. Beni zuo ŋmarega woo, yuunɛ woo see ti fu bo lagefɔ. Bala la ma san kɔ'ɔm tara lagefɔ ma yeti n mɛ mɛ bii ti n da gaŋɛ ti n kiŋɛ haɛ la.